Maninona no mbola manotany ahy enao, efa in-arivo aho izay no niteny hoe tsia. Fa enao ve tsy mahalala tsy tina e? Sa inona miitsy no tadiavinao? Otran'ny olona tsy mahazo teny malagasy. Efa miteny anao aho fa tsy tia anao fa efa manambady de mbola misisika foana ihany enao. Fa enao ve tsy mahazo resaka e? Mba miangavy anao aho, aza mifa- aza mifanadala intsony fa manahirana be amin'ny tokatranoko ny zavatra ataonao anà.